Wo gi mi zuciya mari e mi rayiwa tun mile yi byake nyi. Ya zago ko kwa ma nukodo nɗye a ma mi nga ɗye ba wye nyi, ɓa ga ya byake chegnudo zhi ɓa wu yi etsmi ɓa gna ɗye lo- a ga gna longo, lo longo, a ga gna butsi wala wala pke mi e knu knu lo edye ya byalle ya sni key a ansa gi. ɓa de gna dye mi do kuti mi chni butsi da mi wye a ga gna ɗye efhi. Sa ɗye hna geznu zhi w aini wdye yi snu marimari, yi ga yna dyi yi ga chegnudo zhi ke ɓa wu yi ɓetsimi ɗye hna. Dodo a sa betsmi, dodo nɗye ga snu epya ga gbmi zhi, yi ga lo mapmi ta yi lo pko-ya kari ya good pa e shni’o yi gni do ge yi gna, a gni gbere, gbere za gni viwu. a gni gbere gbere ga gni viwu. yi zhi yi de yi ebwayi yi ɓwa yi gna ɗye tonɓelo a to misni nyi tonɓelo a to misni nyi, tonɓelo a to misni nyi, tonbelo a to misni nyi hari yi ga bwabo hna epya wo fnun. Hari fede ya ɓwaye feri kafi yilo wuga lo yi ɓwari. E mi byake o e nɗye zhi wo de miwye da nyi, fada, yiga lo fada, yi ga lo yi lo wna etsuu, yi ga wna adnutsnu, yi ga wna aku, yi ga wna adnuntsu, yi ga wna aku, yi ga wna ezhi, yi ga wna lase, yi ga wna tsalhu, yi ga una ewa. Awa adodo bawa, agawa egbma, znuge yi ga wna ɓa yi ga lo fa yi ledyi gni ge yi ga gni tsu yi ga ɗyi ke yi wuga nuɓo bmani-bmam yi lo pi, sake ga ke yi lo yi azamango ge, dodo yi ga egni ɛye hna ɗyi yi ga de gawu yde fada zna, fede yiga lo pi de ezhi, fede yiga wna eku, fede yiga wna lase, fede yiga wna akpagu, agwzhi, adnunttsu, aɓoku efa nyi, tsu bu. yi ga lo wna ɓa hari yi lo pige yi lo pena, aga ɗyi jenkpa ge eyi ɓwari’o sake ga ke, aga pkeyna’a yi ga wo yna’a ke Yi de bida ɓwa ge m nyi, yiga kni yi lo fa ge yi lo ɗyi gni ge ko aɗyi jena gnu ge e pi’o jekpa, yna agbari gna jekpa yna a jenagnu da ko kwa aga egmi tsu, aga chegnudo zhi agbafu ɓwa, ɓa gaɗyi ɓa yna, abyake ɓwa hni, ɓa gaɗyi ɓa yna. Anyigo nuse, azagoa, kuma sari nɗye wo hna ko kwa mi gna ɗye byake sa, zhi wa tsi mi ga lo do dna e dnatso, mi ga wna shewo hari mi knu dodo hari mi knu shewo ma ɓwawo hari ma mi makata kayna si ge.